Por ejemplo seit mamey par c̲h̲oꞌb gikma, par giabda gikma, o seit almendras o seit guꞌn nak seit kok tsu gikma pues par gakdu maltratar.